Mbaetiko sevegua mbaetiko ikavi esa kuae mbaetiko mboromboete ñanoi tekove iyaretakoti tanto <noise> mimbaretakoti como tetararetakoti <noise> mbiareta jekove jareko <hesitation> mbaeti mboromboete, mbaeti jaereta <noise> iyemongeta yaikua ñai yandeko <hesitation> yaipipi ñaiani ñainupa ñai psicologicamente reta jaema sevegua mbaeti ikavi